Misy fiantraikany be eo amin'ny fahasalamantsika amin'ny ankapobeny ny sakafo hohanintsika satria an ny sakafo hohanina no manome tanjaka sy hery ilain'ny vatana. Raha ratsy ny kalitaon'ilay sakafo hohanina izany an, dia kely tsy dia misy tsy dia mitondra zavatra ho an'ny vatana ilay izy dia tsy ampy ny hery hiatrehana ny tontolo andro. Izy koa no mampitombo ny zaza. Raha zaza tsy ampy sakafo izany na hoe ratsy ny sakafo omena azy an, dia mety hitarika <hesitation> > fah- faha- fahatarana eo amin'ny fitomboana, lasa tsy zarizary, lasa mety hoe tsy mitombo ny habeny na tsy mitombo ny halavany. Dia <hesitation> > ny sakafo hohanintsika ihany koa no miaro antsika amin'ny aretina, mampitombo ny hery fiarovana, no mampitombo ihany koa ny haben'ny vatana. raha sakafo ratsiratsy kalitao mety hoe mihoa- lasa <hesitation> > lasa be loatra ilay ny tavy fa tsy dia mivadika nofo ilay izy dia lasa matavy loatra ilay olona raha tsy ampy koa nefany lasa mahia loatra indray.